<hesitation> රෑට ගොඩක් <hesitation> ක්‍රියාශීලී සත්තු ගත්තොත් <hesitation> කුරුල්ලෝ නේ අපි දන්නේ. <hesitation> එක්කෙනෙක් බකමූණා. <hesitation> ඊට පස්සේ වවුලා. ඒ දෙක නේ ගොඩක්ම අපි දන්නේ. <hesitation> බකමූණා එහෙම ඒ <hesitation> සත්තු ගොඩක් රෑට තමයි ඇස් පේන්නේ කියන්නේ. එතකොට <hesitation> රෑට පුංචි පුංචි <hesitation> සත්තු අල්ලන් කනවා. ඊට පස්සේ <hesitation> අපි දන්නවා ගස්වල <hesitation> වවුල්ලෝ එහෙම <hesitation> ගස්වල ගෙඩි ගොඩක් විට ඔය පළතුරු එහෙම කනවා. දැන් අපේ ගෙවල් වලත් ගස්වල රෑට වවුල්ලු <hesitation> පළතුරු කාලා තැන තැන උදේ බලද්දී දාලා තියෙනවා. එතකොට රෑට ගොඩක්විට කරන්නේ එහෙම <hesitation> රෑට පියාඹලා පුංචි සත්තු හොයන් කන එක. එහෙම නැත්තන් පළතුරු <hesitation> වගේ එහෙම කන එක තමා <hesitation> ඒ වගේ කුරුල්ලෝ කරන්නේ.